Her- 03- c061 eyuva rongwatero yandje mbiri nyanda nai tjipautu okutja uriri mbiworongoro okutja ndangi komuute wominyo kutja wendjiwesere eyuva kwinga ngumbiakara nayo orondu omundu auhe nguzera okumuna eyuva ndo posia rumwe omukwenu warwe uri mozonasareta poo uri momiihamo kamunine eyuva ndo okuyandja indyo ndangi uriri kutja aahaa muute wominyo ndangi kutja wendjipe eyuva ndi, tjambo tjiwautu okupenduka okutja otjiumuna ongoze kaina kusuva maisurura nozombuze okutja eyuva ndo ririra eyuva rondjoroka yapeke uriri oondi ozombuze ndumohindirwa ozombuze nda ozonyanukise okutja tjiwapenduka mbo uriri tjiwazu nokukumba tjeri omauva wokuyenda koviungura osekama oungura mbi mbiungura aruhe oi koviungura tjiuri mondjira handje momunu ozombuze mazehiti ovakwenu mbumungura pamwe mavekuzerirepo ouningandu moradio okutja eyuva ndo uriri nandarire tjimorianga mo moviunguramo uriri umuna uriri kutja eyuva ndi euva rapeke uriri ovandu avehe novandu wozo radio zarwe vazuu otjimotja haa vakwetu ozombuze zetupuka orondi noho tuna indo otungovi ari motungovi tjimopaturura ingo kana kwee handje ovina mbi watjanga rukuru ovandu avehe ozombuze mazezu okuza minda naminda okutja aririre eyuva rondjoroka yapeke tjiwakutukaa amu karia ouna mbumwaranda oo ounyanukise worutu amukaria ouriro wapeke toho amuhakara pwindjoo oruhere romaere rweyuva arihe eyuva ndo ririra orapeke uriri okutjendja ombumba ponganda okutja memunu kutja eyuva rwe rongwatero eyuva rondjoroka yapeke.